Nsobola okuwona nti indwanisya embera mu'kusaba no kuyimbya nabakulembeze abandi oba tebakulembeze ne'bantu abalina endoboza ensa mukitundu bayinza okunyamba, ne endoboza eyindi awo nisobola okulwanisya ebizibu nga ebyo kale awo endoboza nga eyo nensobola ebyo nsobola okulwanisya ebyo mubulamu bwange nadala okuyimbya na'bamumaka bona oluisi ekizibu ekyo kiza nga ninze omweiza zenka.

Mobail mane nkozesia ino mirundi nyingi olwokuba ebisera ebindi insindika obuyambi ku muzeyi wange eika nga nkozesia mobail mane ebisera ebindi isindika enziko owo obwobanga tisobola okubayo eyo nga nkozesia mobail mane etuyamba ino uuh uuh inkozesia

Nefaku nefaku kubategekera basobole okuba nga basoma ate nga nsimba ebibala nga emicungwa aaa nbategekera ebirime ebri kwakubayamba omaiso nga emisale nijo ejensobola okola ejikwakuyamba abaana abo emicungwa, emiyembe , mapapali babe nga bakolesya ebyo

Okusoma kumpaire nga ntegera ebintu ebindiraine nga bisobola okunfunisiamu nadala nga okupita enkoko, okubbita embizi okubita ebintu ebyo nga okusoma kumpaire okwewala ebilwaire ebigema

Ekibuzo bambwire naye tinsobola okujiramu abakali nibo abamaite engeri ekizibu ekyo owekitandika tinsobola okujjiramu nibo abamaite nibo abasobola okutuyamba okujjiram okusa

Mmm mpulira nti amapapali, ovakedo, biyamba omusaiza okuba namani nga balya ate nokulya mukisera ate nomukali waba nga akuma omusaiza oyo amuwa amasanyu amusanyusa amubudabuda mubiriwozo owaba nga anyigire naba nga amusanyusire kiretera omusaiza okuba namani

Okusoma kumpaire okumanya nti oweigulawo ebizinesi omukitundu osobola okufuna essente nogaigawala nsobola okweyambisya omumaka go okusoma kumpaire.

Emirimu egiyambire ekyalo kyange mukusoma nikwo okulima no kuvuba ebye yanza nibyo ebisinga okwamba

Engeri yiimu yosobola okolamu obuvunanizibwa nikwo kubonanga omulabirirakusa nabanga asobola kubawo nga muyamba mubilwaire ngo muuwa ebyetago byomubiri ebisobola kumubesawo nga musayufu

Ooh olwani aaah aaa eee mungeri gyawonekamu omuntu Alina obulumi omubona okumaiso awo

Nefaku kutaka kwegisira eee kwegisira nga waliwo akantu ekensobwoire okulima ningisa ako ninkuma olunaku omukali lwatukire okuzala nintunda oba nkoko oba nbuli neba nga eri kumbali ekumire mukali oyo

Empisa jomaka nijo ejireta okulondewa ne engeri ejinebityamu omubantu nadala omukitundu

Okuteka esente mubanka nga jibita mu pewo kintu kyangu era kisa ino kubanga tikyonona transport okwaba paka owali ebanka a a oba joba noteka esente Jo omubanka kale kintu kisa ino

Engeri okusoma ekiyambire, okusoma eikunyambire mu okukyusya obulamu, kunyambire nzena okutambula munkungaana ejenjabulo nga nsisinkana na abantu abakulu, era oluisi nomunkungaana, nfuna muku amagezi agenjabulo; aa akassente oluisi akoiza eika nogulira ku abaana akasabuni nakava kakulya.

Kutongana kwabulisawa sawa yoyona buli olwoirire omumaka notandika okutongana nozuma omukali nozuma abaana obusungu nikiyo ekintu ekikulu eino ekitaletera omuntu okuba no no no nokutaba kusa nabaana mumaka

Okusoma kukyusya enfuna ate ewe enfuna wekyuka amaka gona gakyuka eeh ooh abantu ebagona wakyuka endiya ekyukaa ne'ngeri yo bulamu bwona bukyuka

Buli muntu alina amagezi egeyafunire mukusoma bulinmuntu aba asobola okwegezesiya okwekozesiya kale okusabiriza kuba kutono bulinmuntu aba asobola okola okusinzira ku magezi egeya funire mukusoma

Omuntu eyasomere nobulamu bwe bwona bukyuka, omuntu asomere aba abamu amagezi, omuntu asomere aba asobola okwebezyawo kintu kyataka kyonakyona ekyaba atakire asobola okwebesyawo omuntu asomere omuntu omusomi aba ategera ekyakola

Ndya emere nga ebijo, empere, enkoko na maizi okusigala okuwona nga ndiwo mubulamu wange

Amaizi agalimu agatali mafumbe galimu obuwuukka ebitakwatagana no'bulamu bwo'muntu amaizi agabasena far omubintudu ebitali bitufu ebitali bi bi biyonje.

Tusubola okulwanisa okwidukana mukitundu kyaiswe nga buli maka galimu etoyi so buli maka gazimbe etoyi gabe netoyi bakozese etoyi amaizi gona gokunyuwa gabe mafumbe amaizi gona tufumba

Ife abantu abandi basobola okutekawo ekibina ze nti tufukire le Lero wuno atandike bisinesi ye odi yena owaba akulankulanire nebafukira ono odi yena nga Akulankulanire bawa no'onu yeena echo chibayamba ku okulankulana okufuna kwaiwe

Olwesabiti mpuuna ninelongosya neninyirirya ninsimbula nijaba omukeleziya okutandika okutenderezya okatonda ninemwegairila nimusaba olwe bulamu bwange kunyamba akulembere omumaiso gyendi kwaba

Njaba nenyuwa muku aka owaraji njaba njaba ne njaba mumikwano jjange ne'mbachalira ku njaba nenkolamuku ka exercise okulumuka lumuka muku awo so ni chi chinyamba ku kwerabira ebirobozo bingi okwelabira ebirobozo

Aah omwana wo nga tafuna okulya okutufu takula kusa ate embera yona ahh alabika bubi na abasinga abangi oguda gu gu gugeja ino nga guzimba ate amatama gona negazimba

Kyomugaso ino abaana bobuwala bona okusoma kubanga bakola emirimu inene ino ejenjabulo egisobola okubesya wo eigwanga tufuna mu abanansi, badocta mirimu jonajona eje wofiso enene abakali balimu

Ebyoloni birina okuba nga bizimbeku, nga bisereke ate nga babinabya oba nga babyeya nabuli runaku nokudukirya obutabunya

Okusoma kunyambire abantu bo mukitundu kyange okwetegekera embeera yomumaiso gyaba okuleka nga enyuma egibabaile okwepulaningira obyomumaiso mungeri yokuuma abaana bawe ngeri yokubasomesya nenga ebyeila abantu tebasomanga tebamanga ebintu byokusoma eila.

Entambula ejetutera okukozesia mukatundu kaife niyo eye pikipiki niyo enyaangu iyo tefayo bantu bameka kaita nobbawo omuntu omoiza babiri ummm esimbuka neyaba

Bayamba abaana ate baba kyokubonera ku nadala omaiso ejibali kwaaba, nibategezya ebirikwiiza omaiso; ate nokuba nzenti nokubalaga ekitaangala ejebali kwaaba nzenti batekwa okola kidi na kidi kibayambe boona okusimbaku.

Aaa abasinga obungi bakozesiya Magali ne'pikipiki aa waliwo abakozesa ebigere byona aye abasinga obungi Magali ne'pikipiki

Okusoma kuyamba abantu okufuna amagezi nokufuna esente egyo kwigulawo amabizinesi oba anamafakitorizi omumaiso yawu tate nga basobola kuyamba abaana bawu na'bazaile bawu omumaiso

Engeri eemu eyesobola okwewalamu ensiri niiyo kulambala mukatimba era nikabanga katimba kasa akabulaku bituli ekyokubiri eriyo bulezi bwosobola okudukizya nobonekanga ensiri gifeere jonajona nobanga wewala ebyensiri .

Engeri ejetusinga okolesya okwijanjabya obusu omubaana nikwo okuwoneka nzenti babire bamupimire bafunire mu obusu nibamukolesya nadala paracetamol sirap nn omusawo niye asinga okutuwa endagirira nti yokolesye obulezi bunu bunu butuyamba nsinga kwaba jimusawo ampa endagirira eyo

Okubonga mwibere lwange kitegezia nti nsobola okwekola mukintu ekyange nga ndi saba ommuntu yena yena ninkola nga ndikola byange ebisobola okunyamba

India emirundi isatu olunaku. Inywaku akakyayi kusawa ebi esa ebiri eisatu, kuba awo ni indya ekyomusana ate nendya ekyeyigulo, niyo emere ejenso Indiya emirundi isatu jonka kulunaku.

Okulunda lunda obuntu, okulima okutadikirawo kwetandikirawo, akalimu, akabizinesi so kikuyamba okusobola okuganiya ku akasente nobona nga otwaire abaana kumasomero so kyona kiyamba ku

Emere yange, ejikuuma ejiteeka mukideero awo Kiba kyangu, nsobola kujitoolayo o'kozesa omukiseera ekentakiramu , oba nojiteeka omubuveera.

Amaizi agatali amaijanjabye galeta obuwuka obugaba typhoid owa abantu okulwala obulwaire obwomutwe obwebayeta typhoid

Kuwona nti bakuuma obulamu bwabwe kusa, bayonja engoye jaawe nokuwona nti okusoma basobola okusoma nibafunaku amagezi agandi nabasobolaku okweeyambisiaku omubulamu bwabwe bona basobola okutyamangaku nabakali abandi abakulu, nibabawaaku ebirowozo ebisowola, okubawa nokwekuma obulamu bwaabwe.

Osobola okusuna obuzibu nga okoyesiya entambula eyabiliomu singanga otambula oluisi nofuna oba ekiduka ki yokyona nekiwa mu omwoka oba pici newamu amafuta oba Gali newamu omwoka eraoba ofuna obuzibu

Tinfunangaku akasa aa omukisa gwo kwaba kubitundu byaa aa awandi nze embeera wanu Uganda nkaali okutambulaku.

Ekiraga nga omwana wange tafuna okulia okutufu nikyo enziri jimala nijeruuka soti injeru soti jitaka kumioka so no'okwonda nayonda nasigala magumba nakada nekadundeera ekyo nikyo ekiraga nti omwana wange talya okulya okutufu

Inyumiruwa ino okwambala oba okuvala esuti esuti ginyumiruwa ino era ingitaka ino okujambala okugivala

Amaka gaisu gefuwa ku okulwanisa ebizibu nadala mukufuna esente ejokusomera mukuliyama, mukulima, nikyo ekintu elikulu einu mukulima nokubaita nokutunda nga ku awo obusoya, emigati

Okusoma kutuyambire ino amaka gakyukire lwokuba enfuna ekyukire, endowoza ekyukire, ooh oooh ogemagana nabantu bamukitundu kyona kukyukire so amaka gakyukire ino okusoma kusa